کولمبیا د کریسټوپر کولمبس په یاد نومول سوې ده. کولمبس هغه کس و چې امریکا یې کشف کړه. دغه هیواد هم د هسپانيې تر واکمنۍ لاندي و چې په اتلسمه پیړۍ کې یې خپلواکي واخیستل. دا هیواد د نړۍ تر ټولو لوی د هیروینو تولیدونکي هیواد و په نولسمه پیړۍ کي. د دې هیواد د غټ قاچاقبر نوم پبلو ایسکوبار.